हमथे बच्चों कू शारीरिक गतिविधि बढाणू प्रयास करनू उंथे कुछ ईन खेल खिलाण चैन जैसे कि वह शारीरिक रूप से फिट वाई। जन की दौड मराण क्रिकेट खिराण। साइकिल चलाण। आसान कसरत कन सिखांण चैंद। जैसे कि वू फिट राई।